Lu make-up servi supratuttu a curreggiri li difetti di la facci facennu vidiri di chiù li biddizzi naturali. Pò essiri usatu pi fari nutari la pirsunalità di ognunu cu l’usu di culura e tecchinichi diffirenti. Lu truccu pi l’occhi, pi fari n’esempiu, fa pariri chiù granni lu sguardu.